<cut off> masy agny zany e da misy da misy an'izao fia tsaray hoe bofera izao. <hesitation> Ny tena mampiavaka azy zany da i mahay mibotso. Ny antony mahatonga anazy manao an'io fihetsika io moa da tsy ino fa mba hisorohany amin'ny fanafiha sy ny hampitahorin'olo mpiremby azy.